Ke'e kutujuina kutu he hikuni initu onre ndadaro nutu, ndajinitu tachin njuandia ndikokoña onka xhitu kuantu ho na onre kuni initu, onre kuvar ini nutune'e kendida ña ñenro ján na kuu koniga kuu tachí kuyetu iña yinda ñietu kuu tachijan kutu ñatuu yee kundau inirtu pero kuni initu onre januu nutuu endoni ke kuke chichi, jandoni kuke kutu njuina kuu kuni ini ocho ján borrego jan inon ndakutu kuni ini tuu keko atuu kadatu njatuu, pero kuni initu onre javaru nutu chí onre tadaru nutuu kuni initu.